فيلم وحدي أنا ولا غذاء وحدك، أنا أفضل غذاء بروحي أصلًا، حتى الفيلم أنا أحب أتفرج لروحي، عادي أستمتع بأكلي، أما الفيلم أحلى لما تشاركينه مع أحد.